Gny sport tian'olo henteha zao amin'ny firenena misy ahy, ohatsy hoe ny bôly foty, ny rugby regny, baskety, beach soccer a.